Wu chkop mas, ki' chkop mas bonito a veces ki' xubnik er' pitz, ke' chb'nik cada mañana ke' ko'k chaq'ab' tambien are' wa' pitz ki' k'ob'ik taq a veces ki' xub'nk kub'nik kok chaq'ab' a veces kuj saqrik tabein taq a veces kewa' wu tiempo de nada ya' nada jab', a veces ke are' k'chi' xalem kok'wik arek'ri' ri chokop kirya' señal para que yak'chi' ke k'ob'ik wre' pero chkop are' rapidito digamos k'o chkop k'chi' ki' ke kiwrik kich'ab'lik ki'ch'ab'lnik para ke a veces kpe ya' are' xew ik'olok taq montaña ik'olik tlawi' are' wi' kya' señal a veces kya' señal che wu kb'anik jun, ya jun kya krna' rij che chi' tb'an jun, ikob'k, ikob'k tlawi' y kob'k are ri pitz ki' ch'ab'linik cada maña ta ya kuj saq rik, kuj saq rik chi' chu cada mañana xueqke en la tarde kk'am kib', porque kya' señal para uno, jun che ker nab'ej rib' che tb'an a veces che keryken rcosa chjaay, che kb'an jun kerb'an pensar nim jun pero tlawi' tlawi', k'ob'i ahi nomas k'ob'ik keb'an precavido kb'ek jun wachi' bien atento jun kk'ob'ik pero a veces chi' uj b'enoq wachi' pub'ey a veces jun xew a veces ksik'nik a veces kirya' kçhi' jun señal cheqe a veces chi' kob'ik achi' atento porque a ver chemo qb'an tlawi'